Eo amin'ny roa na telo andro eo ny trondro no azo ajanona ao antin'ny vata fampangatsiahana mialohan'ny tsy azo ihinanana azy intsony. Saingy izay dia miankina amin'ny karazany.